Itamwa habar takira abubuwa suraa aa rayuwadae ki achiving tikuma jara akwa dunyan kimwa kalkalara bas sai jaffara ki njidai bonai akwa iya area babarae ta kul mataaki ta ho emdu’araeakwa monti ta kandu kudai sakandirae kandi kira area da soran sulaa har kandi sukudai sakadirae school ka tambu bancumdi har kamdi mwa applayi monti bonsuaarae fast sara ki lukwa ki kikudai pri sackandare school hisubulla sackandarae school waik ita simwa waik’kan itaka a credit pass sudae ko english nai akwa ki ampani da admission akwa collegi health an technology wae umvwada laka’di ali apogu kasi nan kabo kan bundari neco taka waec da kaa sukumbale form akwa college of health an technology maiduguri ki mwa admission kisi mwa tes ka lthimawae subkwa second batch kasuma intro kamwa exam lthimawae suma izuba ihinyae lthimawe sud alahamdullai nigiye dong yadaa homdawa takira ago dong monti sadi ya apply har yi hinyae intro ko sulaa’arae kullum mimakwa yawi mi area miso so sura kiyabara yawima ada agochinwae kan mwa intro yahenyae. Nya semester yamwa gasemae gasu wae nigin kiha to gaskia yadasmwae ye i am very lucky akwa rayuwadae suda tuka ninigi as aadia sosai ya happy kuma sura ki nuwa kwa a rayuwa kana aa wanchan abun ltikwa ko sulakwa taambi asim damar sundanaale kiaw dia takira nigan ya ha kama intro ki bwa har zuwa ahenyae ei kudai monti unvwi kuda itakudae motimawae oppotunity si harka taambi sin daam kandu’nae lkothir akwa state governt tambi ta murdiwae kathir ki mchi nigiyen yangamsudae kuram mae yadaa nukana aa dagabaya ki kudai yada fomdawae jam adi wakil kaumi support dambuwa adi kakulba kani gamgi natda yanjai’vae kayar hadtda mja yidi vidubu mutfu tuka yero tufu ko dubu kuma ida bubji aiva dayi alahamdullai ahinyae yi apply monti a borno state university general geography department ya part one an den kuma kobo ra ada jidaduwae ama kumwa yero fodume “vwi jaiva hasbisi kiyaa had abokina <hesitation> wakilni yadaa fomdawae yisim jam sosai igi akwa lakuma yadafomdawae vwada jedi kaamwa area har councilor kaamwa ihenya council council kuda ei wi kathir iom sae france yamwa je staff yawi kabo da akwa shiya ya daa buwae yamwa nigi tra sirag yawi dina tuka sira msudae aran yawi alahamdullai nigiyae yimwa ki siwi admission akwo.

Yi wondastan yamimdi palla sudae mi lukwa exam ya attending dug suva ka tambi ta mwa nai kia rubochin akwa exam kia zuba dayi nigi nbung godia kuma ita ta feeling laan kuma duk sira kiwi kia mwa kwa abokani na kina ei loki dayi katambi kia banachin kuma yada fomdawae duk abubuwa sira kamta mwri bia emdura kamdu sin kia vian kwa duk tambi banai kia kmwa san kwa tambia nai dama takira sa aran dayi dashiki aduwa dayi kanduni kana mi kusta mwa yaye gamwa jai tuka iya iyaye lapia tow takira jai tuka iya area ago area lapia dayi tambisin soki kuma sula iyiwi kirda dayi alahamdullai tambi kayachi iyada area mdaarae mwa monti la mdugae dai haa yare dia tambi ka na’a kwazo kana ka tambia di kwa tamblan ti shiagi masifa tuka shidi ko’ei dai shiring ta itagu area dai yigodechin sosai sai darjae